<laughs> Miin kam naa mi meeɗaayi yahki leydi Ajentina, ammaa ni e nder ko waawnotoo yam e leydi ndin woni no ɓe koosiri, <hesitation> balon koyɗe <hesitation> - leydi ndin woni leydi ɓurduɗo inndineeki nder balon kosɗe, Maradona, kadi tokkuɗo-mo ɗum jamanu ɗum, Messi wonɗon.